لو هختار ان انا احضر اى حدث تاريخى هختار ان انا اه <hesitation> ستة اكتوبر لما مصر طلعت اسرائيل من البلد, فكان حدث مهم واحب ان انا اشوفه